Nako bank manege lo nyawa yang manga pipi wa gogono toma wola manege i aman ua, nako manga pipi yang wa gogono paling i ofi manege wa gogono toma bank, sabab bank manege ngi yang wa gogono nanga pipi la i aman bolo, aje nanga balu balusu, nanga ria- riaka yang toma kotaka lo ngone toma dokuka wo ma sidingo pipi manege i taiti, kalu wo ma sidingo toma bank. Dadi bank manege ngi yang wa gogono nanga pipi wa sidingoto nanga pipi la i aman la i ofi, manege.